Mal ann dhekee biashara midafedh ithi dhabe midafedh biashara suun yaani lafaa kassa jaribethu thaa dhursaa wonn akaa mboga (.) won ijolee nyathu chacharekho than yaani won akaa kooafaa woo inaama worran dhufee arabithethu duka suun mii dhibinen ith guraah Mii akaa sagale nyatha thaa faa simma faa sisino faa yotee khulii ith gureee wolinn bithaa